باهي توا إنت من جهة تحب تاكل ماكلة سمحة وصحية، ومن جهة تحب السكر، شوف باش تغلب روحك، لازمك ترجع تخمم في روحك، أنا صحتي <hesitation> أنا وين مصلحتي... أنا مصلحتي في الماكلة الصحية، أنا ناكل ماكلة صحية، أي مش كنت راقد تفيق تڨول: انتهى تنقطع السكر ، لا لا <hesitation> بالشوية بالشوية، كنت قبل تشرب مثلا دبوزة ڨازوز في النهار ، نبدأ ننقصها، نشرب كأس أكاهو، وهكاكا.